מוזיומס זענען דא צו צאמנעמן און האלטן אסאך אלטע זאכן וואס זיי וואטשן. ס'אויך דא צו ווייזן <hesitation> ס'קען ווייזן פון אסאך אנדערע- זאכן פון אנדערע קולטורן און ארט אדער סייענס און מ- מענטשן קענען זיך לערנען פון עס. אויך די וויכטיגסטע זאך איז ס'קען ווייזן אסאך וואוסנשאפט פון אמאל וואס מענטשן קענען זיך לערנען פון.